Gny hany ataoko zao laha ohatsy hoe ka cinq minuty avao gny fotoa agnanako de mivily paty aho, manao rano mafana mandevy, manao lasopy.